ko nin karootool ko nin kaani salaatooluu minteŋool minteŋool yaa loŋ wool muŋ jiool leti woo niŋ i lafitaa a kana tiňaa ibewoo woo teelana yaa tabi yaa tabiyaala yee tuloo soo akaŋ yaa loondi yee ňiŋ feŋ messindoo pataatoo dun niwoo wuraata a siaata imann laffi ayee tiňaa ikaa murundi bankoo la kono yee keňoo laa akaŋ karootoo ikaa abee ke woo ňaama nii pareeta ikaa bondi taan muŋ yaa loŋ ko jee montoto aka tiňaale yaa bondoo borta ikatara munto ko sansandi yaa kamanaŋ haa woo fanaŋ muka tiňaa.